noy mo'iinirta moiire no ngiɗɗa waɗan goggide maɗa, anndi wobbe ko hewi to wari fuu dokkal maɗa ngal bawo a ndar iri leggal ngal, walla ire bafunkale, iri fulawonkone, njaha ndara haliji maɗe lobbi ndara ira un buri wellugo yunki maɗa, annduɗa walanko kokkatamo ngaɗantamo showmaɗum e fili lebbi. sai kokkamo a tawan welanmo sanne.